انا الحقيقة من محبين <hesitation> المحيط والبحر والكائنات البحرية والحوت <hesitation> والأمور هذيكا كلها ما نحبش <hesitation> نطلع لسما ونشوف من الفوق عندي فوبيا ما نحبش نشوف الحاجات العالية <hesitation> ونخايل هاكا نغطس في أعماق البحر ونحب الحوت برشا برشا بالأخص حوت الأوركا. نحب نقربلو ونشوفو كيفاش <noise> يعيش وكيفاش يعمل.